أكتر شي يخليني ما نام في الليل هو الصوت العالي عموما و الإزعاج علي سبيل المثال: صوت السيارات العالي في الشوارع يخليني ما نام و يزعج نومي ، أيضا صوت نباح الكلاب إذا كانت الكلاب قريبة من المكان ف نباح الكلاب وايد مزعج ما اقدر انام.